héraðsdómur dæmdi mann í dag í sjö ára fangelsi fyrir að brjóta ítrekað kynferðislega gegn ungum pilti og nauðga honum meðan hann var undir áhrifum lyfja það minnsta tíu féllu í skotárás í skóla í Texas í Bandaríkjunum

sautján ára nemandi við skólann er grunaður um árásina tveir rúmenskir ferðamenn sem lentu í snjóflóði á Grímsfjalli á Vatnajökli sluppu ómeiddir hundrað og fimmtíu björgunarsveitarmenn leituðu þeirra í nótt þjóðskrá Íslands felldi í dag úr gildi tólf af átján nýlegum flutningum á lögheimili í Árneshrepp á Ströndum sem breytt var rétt áður en frestur rann út fyrir sveitarstjórnarkosningarnar konunglegu brúðkaupi á Dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri verður skálað í

í tilefni dagsins

gott kvöld héraðsdómur Reykjaness dæmdi

í sjö ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn ungum pilti maðurinn tældi piltinn til sín meðal annars með fíkniefnum og lyfjum maðurinn Þorsteinn Halldórsson hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan um miðjan janúar hann var sakaður um að hafa í tæp tvö ár

hann reglulega í gegnum samfélagsmiðla með fíkniefnum og lyfjum í skiptum fyrir kynlíf þá hafi hann fyrr á þessu ári gefið honum lyf og nauðgað honum ítrekað í nokkra daga á gistiheimili á þeim tíma

stöðvaður af lögreglu með piltinn í lyfjamóki í farþegasætinu en sloppið sakborningurinn sagði fyrir dómi að hafi verið að frumkvæði og með samþykki

piltsins pilturinn sagði að fyrst hefði verið í skiptum fyrir lyf en um nauðgunina sagðist hann ekkert muna fyrr en rankaði við sér eftir nokkra daga

í dómnum er vísað í upptökur af samskiptum þar sem ákærði

nær látlaust í brotaþola um kynmök og minnir á allt sem hann hafi gert fyrir brotaþola þá sé sannað að á gistiheimilinu hafi ákærði notfært sér

brotaþola til að hafa við hann kynmök þegar brotaþoli var ófær um að sporna við þeim sökum áhrifa lyfja og fíkniefna brotin séu gróf og langvarandi gegn brotaþola sem þá var barn á viðkvæmu þroska og mótunarskeiði maðurinn hafi nýtt sér yfirburði sína vegna aldurs og

og tælt piltinn til kynferðismaka með peningum og öðrum gjöfum auk fíkniefna og lyfja var auk sjö ára fangelsisdóms dæmdur til að greiða brotaþola þrjár og hálfa milljón króna í miskabætur hefur staðfest að dómnum verður áfrýjað til Landsréttar að minnsta kosti tíu féllu í skotárás í skóla í Santa

sex liggja særðir á sjúkrahúsi einn þeirra er þungt haldinn sautján ára gamall nemendi við skólann er í haldi lögreglu

grunaður um árásina í febrúar féllu sautján í skotárás í skóla í Flórída árásin hófst fyrir klukkan átta í morgun um það bil sem skólahald var að hefjast um fjórtán hundruð nemendur eru við skólann

og er í haldi lögreglu þá greindi lögreglan í Texas frá því að hún hafi fundið sprengiefni í skólanum og á skólasvæðinu lögregla hefur einnig haft

afskipti af öðrum manni vegna málsins árásarmaðurinn skaut bæði á nemendur og starfsfólk þetta er þriðja

á skóla í Bandaríkjunum á aðeins átta dögum það sem af er þessu ári hafa átt sér stað tuttugu og tvö skotárásir í skólum á blaðamannafundi í dag sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti ríkisstjórn sína í því að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að koma í veg fyrir að skotvopn endi í höndum þeirra sem ógni sjálfum sér og öðrum

að mikið manntjón hafi orðið

flugvelli við Havana á Kúbu hundrað og

um borð en vélin var af gerðinni Boeing sjö hundruð þrjátíu og sjö frá c n n hefur eftir sjónarvottum að vélin hafi skollið til jarðar skömmu eftir flugtak og mikil sprenging orðið vélin var í innanlandsflugi og átti að fara til

hugðust ganga á Grímsfjall á skyldu bjargast eftir að þeir lentu í snjóflóði að mati stjórnanda björgunaraðgerða um hundrað og fimmtíu björgunarsveitarmenn tóku þátt í aðgerðunum í nótt mennirnir tveir sem eru Rúmenar komu líklega snjóflóðinu sjálfir af stað þegar þeir voru á gangi upp Grímsfjall klukkan fjögur í gær þeim tókst að krafla sig upp úr flóðinu og grófu sig svo

í fönn klukkan níu í gærkvöldi enda var veður mjög slæmt tuttugu og fimm metrar á sekúndu og skafrenningur björgunarsveitarmenn komu svo að mönnunum um klukkan þrjú í nótt þeir höfðu merkt staðinn þar sem þeir voru niðurgrafnir með göngustaf mennirnir voru vel útbúnir en misstu nánast allan búnaðinn í snjóflóðinu Friðrik Jónas

snjóflóðið hafi verið nokkuð stórt og því mildi að ekki fór verr þeir voru til að koma honum upp í skála hann

annar þeirra var gjörsamlega uppgefinn hinn var í heldur

betra ásigkomulagi hvað það varðar alls tóku um hundrað og fimmtíu björgunarsveitarmenn þátt í aðgerðinni komið var með Rúmenana til Hafnar í Hornafirði um hádegisbil þjóðskrá Íslands hefur fellt úr gildi alla

í Árneshrepp sem hún hefur fjallað um undanfarna daga átján fluttu lögheimili sitt í hreppinn rétt áður en frestur fyrir sveitarstjórnarkosningarnar rann út í byrjun maí þjóðskrá hefur fellt

niður ellefu flutninga því rannsókn Þjóðskrár leiddi í ljós að taldar voru yfirgnæfandi líkur á því að fólkið hefði ekki fasta búsetu á viðkomandi heimilum í skilning lögheimilislaga einn skrifaði Þjóðskrá bréf og sagði flutning sinn hafa verið mistök flutningar verði felldir úr gildi og sex bíða afgreiðslu öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær tilnefningu í embætti forstjóra leyniþjónustunnar

haspel er fyrsta konan sem gegnir stöðu forstjóra bandarísku leyniþjónustunnar hún var tilnefnd af Donald Trump Bandaríkjaforseta sem óskaði henni til hamingju á Twitter síðu sinni haspel er sextíu og eins árs og hefur starfað fyrir stofnunina í þrjátíu og þrjú ár nafn hennar hefur þó ekki alltaf verið þekkt stærstan hluta ferilsins starfaði hún við leynileg verkefni árið tvö þúsund og tvö tók hún við stjórn leynilegs fangelsins í Taílandi þar voru menn pyntaðir við yfirheyrslur níutíu og tveimur myndbandsupptökum af yfirheyrslunum var eytt að skipan

öldungadeildin yfirheyrði fyrr í þessum mánuði þar sem hún var spurð um afstöðu sína til pyntinga tilnefning hennar var samþykkt með fimmtíu og fjórum atkvæðum gegn fjörutíu og fimm hefur meirihluta í

með fimmtíu og einn þingmann á móti fjörutíu og sjö þingmönnum demókrata tveir þingmenn repúblikana kusu gegn tilnefningu

Þróunarmiðstöð heilsugæslu tekur til starfa á næstunni hún á að leiða faglega þróun allrar heilsugæslu í landinu heilbrigðisráðherra segir heilbrigðisþjónustuna sterka en stundum sundurlausa og þessi miðstöð

eigi að jafna aðgang

að þjónustunni óháð búsetu stofnun miðstöðvarinnar var kynnt á blaðamannafundi í dag að

viðstöddum öllum stjórnendum heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni miðstöðin er byggð á grunni þróunarstofu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og er henni ætlað að leiða faglega þróun allrar heilsugæsluþjónustu í landinu heilbrigðisráðherra segir að með miðstöðinni sé verið að stilla saman strengi það er það sem við þurfum að gera í heilbrigðisþjónustunni allri

að stilla betur saman strengi auka jöfnuð í þjónustunni óháð búsetu það skiptir

máli að þekking sem safnast fyrir á einum stað

eigi greiða leið út um land og og til baka þá þurfi að efla heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað Svandís segir heilsugæsluþjónustuna öfluga eins og aðra

hins vegar sjáum við það og fáum um það ítrekaðar ábendingar frá Ríkisendurskoðun og öðrum sem eru að skoða kerfið að það er að sumu leyti of sundurlaust og við

að tryggja meiri samfellu í kerfinu stofnun

miðstöðvarinnar leggst vel í forsvarsmenn heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni en þær munu allar eiga fulltrúa í fagráði miðstöðvarinnar það verður hægt að leggja meiri kraft í að þróa faglega hluti vinnulag vinnubrögð og annað þannig að mér finnst þetta

hluti af miklu stærra dæmi

tilfinning um að vera aldrei nógu góð ásótti unga leikkonu sem glímdi við mikla þráhyggju gagnvart holdafari sínu og mat

fjallað var um konur og geðheilbrigði á ráðstefnu í dag þegar kona brotnar var yfirskrift ráðstefnu sem Geðhjálp og virk starfsendurhæfing stóðu fyrir í dag umfjöllunarefnið

og leiðir til bata Vala Kristín Eiríksdóttir leikkona hefur fengið sinn skerf af erfiðleikum og deildi reynslu sinni í dag ég glímdi við átröskun kvíða og ég hef alltaf upplifað það frekar sem einkenni

en sjúkdóm af því að ég ólst upp við alkóhólisma

þá fór ég að verða mjög upptekin af

mat og hreyfingu og einhverja fró í því að ráða alla vega þessu í lífinu en

skaðleg áhrif á líf mitt frekar en jákvæð og ég setti mér rosalega þráhyggja gagnvart mat og hreyfingu ef ég gat ekki fylgt mínum reglum dagurinn ónýtur ég naut mín ekki í samkomum ég naut mín ekki meðal vina og varð fangi míns eigin þau áhrif að ég

ekki glöð ég

ekki stolt af mér þótt ég afrekaði eitthvað frábært ég væri bara mannleg og að ég gerði mistök og mín vegferð hefur alla vega snúist um það

að að reyna að fatta að ég sé nóg stuttmyndin

var frumsýnd í Bíó paradís í kvöld hún fjallar um ungan dreng sem segir foreldrum sínum frá kynhneigð sinni

á reynslu leikstjórans Bjarni Pétur Jónsson fréttamaður er í Bíó paradís hér er nýlokið nokkurs konar pallborðsumræðum þar sem aðstandendur myndarinnar leikarar og formaður samtakanna sjötíu og átta sátu fyrir svörum en samtökin buðu til

við þurfum að taka skrefið við erum komin nógu langt þegar

frambjóðendur á Akureyri eru allflestir sammála um að dagvistun barna sé brýnasta verkefni næsta kjörtímabils sjö

listar eru boðnir fram í bæjarstjórnarkosningum á Akureyri

Samfylkingin og l listinn mynda meirihluta í bæjarstjórn auk þeirra bjóða Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri græn fram lista og þá bjóða Miðflokkurinn og Píratar í fyrsta sinn fram á Akureyri skortur hefur verið á

að loknu fæðingarorlofi

er á Akureyri og hefur markmiðið verið að tryggja átján mánaða börnum leikskólavist sem hefur ekki alltaf tekist oddvitar eru sammála um að barnafjölskyldur séu í brennidepli í kosningunum

einkum að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla en leiðirnar eru sumpart ólíkar

starfað lengur en eitt ár um leið og við erum til dæmis komin yfir þann hjalla að auðvelda fólki að hefja störf sem dagforeldri hvað þurfum þrjá fjóra dagforeldra það eru um það bil fimmtán til tuttugu börn ég veit ekki betur en að listinn sé svo langur fjölga fólki til þess að sinna þessu við höfum lagt til að bjóða foreldrum sveigjanleika varðandi fimm ára börn inn í grunnskóla við sjáum þetta sem ungbarnadeildir við erum ekki að fara að byggja sérstaka

að endurhanna aðstöðu til þess leikskólakennarar og kennarar hafi ekki þennan langa vinnudag því þetta er þetta er erfið vinna kennarar og leikskólakennarar eru með lausnir á þessu og við eigum að setjast niður með þeim og leysa þetta með þeim en aðalatriðið sem við viljum leggja áherslu á

færum niður aldurinn að þá tryggjum við stöðu þeirra sem eru með börn á svipuðum aldri þannig að þegar leikskólabörn sautján mánaða komast inn á leikskóla þá getum við með einhverjum hætti tryggt niðurgreiðslu til þeirra sem neyðast á uppbyggingartímanum til að vera með barn sitt hjá dagforeldrum við erum að tala um að reyna að minnka skutl minnka kostnað á barnafjölskyldur af því að við teljum

bara of mikið stress ja varðandi öldrunarmálin

að tryggja rekstrarumhverfi öldrunarheimila hér hjá Akureyrarbæ og við þurfum að sækja á ríkið til þess að ná í fjármagn til þess að veita þá þjónustu sem við erum að veita í dag en aðalatriðið hjá okkur er að ná samtali við kennara og starfsfólk skólans því að þau vita hvað þarf að gera við þurfum að skaffa fjármagnið svo eru náttúrulega raforkumálin gríðarlega brýn fyrir

atvinnuuppbyggingu á svæðinu og við viljum leggja mikla áherslu á uppbyggingu á flugvellinum og almennt held ég að stytting vinnuvikunnar sé eitthvað sem við höfum mikinn áhuga á og geti tikkað í mörg box hjá fólki sem er að hugsa almennt um líðan sína og velferð svona spennandi kostir fyrir ungt fólk til að koma liður í því tel ég gæti verið að koma hér á beinu millilandaflugi það myndi auka lífsgæði okkar allra ég ætla nú ekki að krítísera krítísera það sem manni finnst slæmt en það má alltaf bæta við og við erum til í að koma að hlutunum

þá munu hlutir breytast hérna það hefur bara ekkert verið staðið að íbúalýðræði ég man ekki eftir því að nokkurn tímann hafi okkur boðist að koma að íbúakosninga og það verður

þá bindandi undirbúningur fyrir brúðkaup Harrys Bretaprins og Meghan Markle er í fullum gangi þau verða gefin saman á morgun í kapellu heilags brúðkaupinu er víða beðið með eftirvæntingu á Dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri verður skálað í

í tilefni dagsins athöfnin hefst klukkan ellefu að íslenskum tíma og um sex hundruð gestir verða í kapellunni þá hefur yfir tvö þúsund og sex hundruð verið boðið að vera á lóðinni við kapelluna þau tíðindi bárust í gær að faðir brúðarinnar verður fjarverandi því hann gekkst undir hjartaaðgerð í fyrradag í fjarveru hans leiðir Karl Bretaprins upp að altarinu um fimm þúsund fulltrúar fjölmiðla og hundrað og sextíu ljósmyndarar hafa komið sér fyrir í Windsor til að fylgjast með samkvæmt upplýsingum frá

höll verða sjötíu og níu erlendar sjónvarpsstöðvar með útsendingar tileinkaðar brúðkaupinu áhugi á konunglegum brúðkaupum er ekki nýr af nálinni tugir milljóna fylgdust með brúðkaupi Vilhjálms eldri

árið tvö þúsund og ellefu hér heima ætla einnig margir að fylgjast vel með á morgun á dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri er kóngafólk í miklum metum hjá íbúum og starfsfólki á deildinni

veggur og þar er breska konungsfjölskyldan í miklu uppáhaldi við fengum þetta sent frá Bretlandi núna

fyrir nokkrum dögum

vonumst við eftir að fá mynd af Harry líka á deildinni er viðburðum sem þessum ætíð vel fagnað og fylgjast íbúar spenntir með

örugglega búin að rífa mig upp úr rúminu um leið og þetta byrjar í sjónvarpinu þegar þau eru búin að gifta sig ætlum við að skála í sérrí sem var einmitt keypt í dag og síðan

búðingur í eftirmat í hádeginu og svo erum við með kex

það er uppáhalds kex

frá Lu ég vona bara að þeir verði hamingjusamir báðir drengirnir mér

ertu með einhver heillaráð til þeirra hjóna bara að láta sér þykja vænt hvort um annað það er númer eitt tveggja og þriggja þá gengur þetta

á Dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri

mann í dag í sjö ára fangelsi fyrir að brjóta ítrekað kynferðislega gegn ungum pilti og nauðga honum meðan hann var undir áhrifum lyfja tíu féllu í skotárás í skóla í Texas í Bandaríkjunum

sex liggja særðir á sjúkrahúsi sautján ára nemandi við skólann er grunaður um árásina tveir rúmenskir ferðamenn sem lentu í snjóflóði á

Grímsfjalli á Vatnajökli sluppu ómeiddir hundrað og fimmtíu björgunarsveitarmenn leituðu þeirra í nótt þjóðskrá Íslands felldi í dag úr gildi tólf af átján nýlegum flutningum á lögheimili í Árneshrepp á Ströndum sem breytt rétt áður en frestur rann út fyrir sveitarstjórnarkosningarnar konunglegu brúðkaupi

á morgun er víða beðið með eftirvæntingu á Dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri verður skálað í

í tilefni dagsins